انا افضل في الصباح لما اصحى جبل افطر اكل تمر وبعدين بعد ساعة مثلا افطر ممكن اكل جبنة ممكن اكل بيظ فول اي شيء موجود بس اكثر شيء احب اكله في الصباح التمر